Do fou gna déméne ndo a déma gnama boukalé fi magnama, ni watima mo défoni ghounne mo same boukalé fi magnama, <noise> mo lansa laso mola yike fo titanan ndi sih dialé odi nala fé, na fou djikema fé, di fé séne di go fé séne, bari adne fénan mo di, mo gnama boukalé fo watima mo férine foni ghounné ilasi bounani kalé néla fé, néla fé, mo gnama boukalé, nire gnama boukalé nire nire féni.

Banne diéna di koulan kama wo yike nani, nro ro nigoma wounne ghounnan tempo ghounne, ghounne dé ikognou, ghounne isourma ikané kotou, ikané téne roudoun, ibamti gnode na, yoni lasima di banne go yike nani, yoni mo baylé mo maghalé ni gnama mo kouma adimone foula boumoni, nangmalé, ma férine mike ka sanfo boumtéke nang léghi. Yo banne kanak goudoung nadi gnama nou litalani di founé no dongtou, di founé mola ka yéne, adé fénan mo gnama boukalé fou djiké fo watiminé mo ka férine foni, ma boughoune no dongtou dja nodi fododia ma boukalé di nala fé, di nala fou djikama fé di nala fé, ni watima moka férine foni, bari koulé kama nro ro nigoma ghounna watimo, ghounne, ghounne gnama déye ka békati, ka baté dongtou, ghounne wama mo sasima bouroumoni nan né mo loh, mo féye gnome baye. Yonikama koulama <hesitation> go sanfi gnama dinine, yonikama fénan idéma ibouke tagna rike malé gnané ka bélék ni watima woma kouni ado yo gnaname tagne rike ma bélamo. Yama koume ni di foule lo <hesitation> ala fé kangane oubien ka dode sana foune la boufo, adéne fénan né idimo baté touma rike foni ya bou ni ka mine kama go néfo, ga dode sana la néfo oubien ka mabrine, ba doun di yoni kama go yike nani, banne kama go yike nani, banne mo kama lé mo dongtou nou thine, djikama ghounne dé nofa bounani kalé dé fou watiminan pékatina ni nang lé mo boukalé sana fou djikama, woma fou djikama. Sobémalé la rémini kitine ka rétiti yanne da banne danmbou fougane. adéne fénan adimo kotobo lé entidi anansi némo, nola fé nani di fodo, adéne fénan nolo fénan di fodo, fo isima foune fo hanni rare. o kame nani, thine, thine fo o nane pour no bounané djikéma kala, go fé di ka dérine djikfo déri ayétini ghounne di ha yanne né ayé ayéti baté bourou laso ka férine kangama fo nola karine watima no boknani béne mola kagne kagne fénan adé fénan alo nigatimo ka doké fou sime ka nigomo di nalé mo djikéma fé asala koulé ka némo. Bari wo fé di djihigui mo yike fo, finan mo yike fo mo di gnéghé fone modi ayéti na dongtou, na nigatimani idjikama déri iféni, mo gnénan fo mosa fo di kéténe ni boukalé nthié bourou dika doké, djihigui gnama doké nire ma hanna gnowoune né. Di horé doune fo djikéma fé singanan, ma ni momo di yike ni ha ya yike ni iyétini ma boukalé doung fou djikéma déri aféni, a défénan na yéte, na wofé nommake ala fé o nire thiouke o awo léni doke bélé nro, niroma nro nirone bine fou fé. Adéne fénan fo djihimounne kane na yétani adimo djihi kousitini kousitini awo léni boure fou dokéti ghounne dane fénan. Banne dama nros, <hesitation> dambou banne kanan banne fénan danne sih thie, watima no yike mo yike nani mosa gnénan fo modo baba yané rotou awo gni, ha ghounou lé dimo, dimo gnimalé di mo léni hi, mo linfoni hi, idimo yo nro ro gni, ni watima ghouni gnini agnénamone ni moka fé kine dé yékine di foudo wo, o di na moka fénan ghounou boughoune ikani gni parce que banne dambouléki, molé mo yike fo, molé mo gnananfo, modi yané mo léni ikane wo dike faye di dambou nro ro nigane kama, nro ro nigane dama ghounou an temp, kounouk fé ghounne a watighounne lé, ikané boumo kousouma bari banne doung ghounou gnama tibéni, iyawo yow dongtou di fouye.